अमे जो माछी हो से अमे जादा से जादा दुई दस लग साकु रखे फ्रिजा पुन। ताकि से सही रा अमे तेपांदी हल्दी भी ला सकते। और जे अमे जादा दस लग रखले तो से खराब हो सका।